Kɨtɨ katadi nɨ vi neeidɨ̄vɨ́ neinainí ne nákaꞌán ña dɨvɨ̄ xɨ́kɨ̄ ii kɨtɨ runtī ne ne nakaꞌan ña kominu tí nga nani dɨ kāvi kaa ne dɨvɨ neīkúnuu stuku ñaꞌa ntɨ́ꞌɨ kunuu dɨvɨ kumi dá go ne nei dɨvɨn nákaꞌan ña vinu ntɨɨ kachi vi dɨvɨ vinu oreganu vi vinu dɨvɨ nakꞌña nosilandruvi tí jan kunuu kūmi dá ga vi kaa ne dɨvɨ neī vínu xúꞌun dɨ́ vi vinu xûꞌun ne tí jan né kakakuciuon ndó́ vi ka ne ñaꞌa ne nákaꞌan ña i ñaꞌa kueꞌēvi ñaꞌa kuivi ñaꞌa dɨvɨ ñaꞌa naꞌnu nee ī nakaꞌan ñá ñaꞌa naꞌnu ne nedɨvɨn nakúꞌū cestu tí ña ivi neīñaꞌa dɨvɨ nakaꞌan ña ñaꞌa kua jiyu vi toko i dɨvɨ kaji ngoor ki ña tuvi ngá skun ñaꞌa naní xi kuā jiyu né nakaꞌan o ví xi ɨn nuu ti ñuꞌní ñꞌa ñini ú nténi ka ñaꞌa nani stukú ɨn stukú inūꞌní ñiní i kuā jiñu naní inēé dɨvɨ ñaꞌa kanariu neépo cí jan ne dɨvɨ kakuixa iá vi axi ka aꞌa kuā jiú ci kakuia dɨ nedɨvtíngachīꞌí ñini ñu ñaꞌa ngácini ú ne ɨn stuku ñáꞌa.